أولاً نختار الدراجة المناسبة, ثانياً وأهم شي التوازن, ثالثاً, الإقلاع, أي ل- نركز لما نبدأ نمشي فيها, رابعاً التدوير, وهيا نبدأ ببطئ, خامساً التحكم وهو الفرامل, لازم نتأكد منه ونخفف السرعة, سادساً, الممارسة, وهذي أهم الأشياء.